Tsú xu̱kúꞌ tsú naxúwúnꞌ eꞌni, o̱ namíñúꞌ eꞌni, ikhaa a̱bu̱nꞌ. Nájngáá naxúwúnꞌ eꞌni xkúꞌ skui̱. Porke i̱ndóó má nda̱yo̱o̱ ú mbákuuu namíñuu a̱tiu̱nꞌ eꞌnii̱, namindi̱ꞌ jamí natsriye̱ꞌ ru̱ju̱u̱n mangaa, jamí xra̱a̱ jayuuꞌ e̱ke̱ mangaa. Ikhaa jngóó tsíyóꞌ áyóo̱, naxúwúnꞌ eꞌni xkúꞌ skui̱. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ má tsúúú, e̱ndi̱iꞌ mangaa, namíñúꞌ eꞌni xkúꞌ skui̱, numuu rí mbáá xkúꞌ biéjuíi̱ ñajuu̱nꞌ, xú chímbu̱un e̱yo̱o̱ ikhúún, xú naju̱mu̱ꞌ rííí ni ndawu̱unꞌ ú mi̱khui̱ꞌ, kajngóó namíñúꞌ eꞌnii̱ riándo̱o namindi̱ꞌ jamíí fiérú enii̱ inuu̱ mangaa, jamí fiérú ma̱ja̱nꞌ rawuu̱nꞌ mangaa jma̱a iñuu̱ꞌ. Ikhaa rúꞌkhui̱ rí tsíyóꞌ mba̱yo̱o̱ xkui̱ rá. Ngáa̱ xúꞌkui̱ máá tsúꞌkhui̱ mangaa xkúꞌ tsúúú nutháa̱n a̱bu̱nꞌ a̱bu̱nꞌ núꞌndu̱ꞌ mangaa. Mbákuu tsíyóꞌ áyóo̱ xkúꞌ skui̱. Numuu rí mbáku tsíkujmaa̱ náá e̱ke̱, mbáku xú namíñúꞌ eꞌnii̱ rííí mi̱khui̱ꞌ, numuu rí mú xíi̱ꞌ íkhuíꞌ namíñúꞌ rí mbaxíñu̱u xkúꞌ skui̱. Namíñúꞌ eꞌnii̱, xú namíñúꞌ eꞌnii̱ rííí mata̱ꞌjo̱o̱ náa̱ nakhúꞌ o̱ náa̱ nakhúú jma̱wunꞌ, ikhaa rúꞌkhui̱ rí tsíyóꞌ áyóo̱ xkúꞌ skui̱. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ má namíñúꞌ wáa mangaa neꞌni xkúꞌ tsúúú nutháa̱n xinaꞌ, tsú xtáa̱ mbayííꞌ náa̱ agoo ju̱ba̱ꞌ numuu rí mbáá xinaꞌ skui̱, phú mitsákháán xkúꞌ skui̱ mú niꞌkhua̱a̱ꞌ. Porke ma̱ja̱ñúꞌ mú niꞌkhui̱ꞌ, namíñúꞌ náa̱ rí xú nagúnꞌ nda̱ya̱a̱la xu̱ꞌ, numuu rí mbáá a̱goo ju̱ba̱ꞌ xtáa̱, ngáa̱ xú ju̱ba̱ꞌ jaꞌnii rííí xkarugoo̱ narmáꞌthoo̱ nagájnuu̱. Ngáa̱ mú mi̱khu̱u̱ mbáá xkúꞌ, ndaxíyáa̱ núkhú. Ikhaa xkúꞌ skui̱ tsúú naxúwúnꞌ eꞌni, porke fiéríi̱ maxíyáa̱. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ xtáa̱ i̱mba̱a̱ a̱bu̱nꞌ mangaa tsúúú mixtíí, gíꞌdoo̱ kolór maŋa̱ꞌ, mu̱jmu̱ jamí skuniꞌ. Naxúwúnꞌ eꞌni a̱bu̱nꞌ skui̱, porke fiéríi̱. Mú rí niꞌkhui̱ mbaxíñuu̱, ikhaa jngóó mú rí nda̱yo̱o̱ ri̱ga̱a̱ xkúꞌ skui̱ jamba̱a, náa̱ jambo̱ꞌ rí naka, tsínújngo̱ꞌ ikhí, mejóo̱ na̱xnu̱u̱ wéltá, porke mbáku namíñúꞌ eꞌnii rííí mi̱khui̱ꞌ rí maxíñuu̱. Khangóó rí tsígúguáa̱ xkui̱ rá. Xkua̱ꞌnii jaꞌñúú xkúꞌ skui̱. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ xtáa̱ i̱mba̱a̱ xkúꞌ mangaa tsú phú namíñúꞌ eꞌni, náa̱ rííí tsú nutháa̱n, e̱tsi̱ꞌ bi̱nídoo itháa̱n. Mbáá xkúꞌ minújndíí, mugui̱i̱ ñajuu̱nꞌ, xú natsíi̱nꞌ jaꞌnii rí mi̱tha̱mindíi̱ꞌ, pero mú rí mi̱ꞌkhua̱a̱ꞌ migamíí a̱sta̱ mbaxíña̱a xkúꞌ skui̱. Mbáku nawaꞌjúún eꞌni xkúꞌ skui̱, mbáku xú najrámu̱ꞌ eꞌni xkúꞌ skui̱ riándo̱ nda̱yo̱o̱. Ikhaa rúꞌkhui̱ rí, xkúꞌ skui̱ tsú phú namíñúꞌ ini̱, jamí tsú, mbáku namíñúꞌ ini̱, namíñúꞌ ini̱ rí mu̱phi̱ꞌ, namíñúꞌ ini̱ rí muxi̱ñúu̱. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii mbínii xkúꞌ tsú phú naxúwúnꞌ ini̱.